بحب أتكلم مع رفيقاتي عن الطعام وكيف نسويه وإيه أكتر النكهات إللي تكون واجد حلوة لما نضيفها للأكل بشكل يومي، كتير نحب نتكلم عن غدانا وعن الوصفات الجديدة وبيصير نضيف طعام وأي طعام أفضل لهذا اليوم، كل هذه الأشياء نصير نتكلم عنها أنا ورفقاتي.